Kɨtɨ ja yaachi ku iso ka ka'anto jin kɨtɨ ñua. kɨtɨ un kua jinugati kɨtɨ un iso kuu, isu suni, jinu kɨtɨ un suni te kɨtɨ un ku ja yachigá ka ka jínu jina'a te inkatu kɨtɨ ja kueé xa'an jikakutu ja ku ni este tortuga nanitu kɨtɨ ñua kɨtɨ un kua kueée xaán jika kɨtɨ un.